راح اختار الخنفساء لأن اني كلش كلش معجبة بألوانها الزاهية و ايضا ايي- دايما اني متعودة من اشوف الخنفساء اخليها على ايدي احس بنعومة، احس ببراءة، احس براحة نفسية كلش جبيرة، فاني كلش من محبين هذي الحشرة، فا- اني بيوم اذا صار ليا الفرصة اني اكون حضرة، فراح اختار الخنفساء.